Hioko'i oiraarei oo'ore ooruai, bo ruuruuto'e'uaarei oiraarei oo'ore aripu taruu'e, ha bisioea bisio, o hokopi'e piteeraeaa oo'ore aripu taruu'e, bo ropa'oo roga'a a huraabohara bisio pita eitahiro'oo a oiraarei oira hokopi'e- haaboro oo'ore bisio pita oira bai kasipi'e pitee boa'oohara kepai. Bisio birabiraabaa, a hokopi'ebohara bo aripu roheoarei boa'oohara. Bisio o huraaba oo'ore bisio pita purauabaa oirare oo'ore boorii keha, o a o hokopi'ebohara oo'ore boa'oohara bo aripu oiraarei boa'oohara kepai. Haia eitahiro'oo ei birabiraro'oo a o hokopi'e- haaboroo bo aripu roheoarei oo'ore family, o aripupi'e pitee oo'ore bo ai'o kai eitahiro'oo, bo apubuu. Bo ropa'oo ii tahiroo haia oru'oo eitahiro'oo haia oru'oo bo hoo'uu kato'oo, o hokopi'e pitee bo aripu haia bo rekoerko oiraarei boa'oohara. Aa bisio eke- haraaboroo bisio, boikiro'oeaa haia ii'oo bo bo hoo'uu kato'oo, bo horipi'e'oro roo'ore Hori'ita, bo atukara hioko'i a hokobohara oiraarei oo'ore boa'oohara. Ha bisio oira aripupi'eabaa oiraarei bo ropa'oo ei reetotahiro'oo, bisio pita oira ato'ato- haraaba oiraarei oo'ore bo birabira haia bo kopi'e'oo oo'ore boorii teposi haia bo bo bo ere'oo bo hoo'uu, aru hioko'i aripupita ebuihara roiraarei aree'ita usiro'o oiraarei bobogi. Bisio o uka o huraabaa ii'oo ii reeto tahiroo ii pu'apu'a tahiroo a uka aripu pita ebuabohara roga'a oo'ore ariabuai. Ha oiraarei bo aripu hokopi'e pitee pita aira agee- haahuroo haia bo okuu oiraarei oo'ore sikuuru bo ruuruuto'e oupitee sa o hokopi'e- haraiiu oo'ore bo aripu roheoarei family oiraba bo ruuruuto'e. Bisio boikiro bo ruuruuto'e, haia bisio uka ro agehua roo'ore okuu'ita boorire sikuuruarei ta uka aripuihara hioko'i. Ta o hokopi'ebohara oo'ore, aa uka aripu uka bo ruuruuto'eraba horiroea oiraarei boa'oohra, ta uka are'ei reetoro hurabohara hioko'i oiraarei boa'oohara. Ta aira kaibohara boa'oohara ta eipa to'ato'abohara ta kehabohara ta eitahiro'oo atukarabohara roheoarei boa'oohara. Are bisio'oeaa roga'a bo birabira, bo hoo'uu, bo tuutuusi'e o hokopie pitee bo aripu roheoarei boa'oohara. Bisio boikiro ii tahiroo. a eburibohara roga'a araaruru- harapita bo atukara oiraarei family, kai boa'oohara roheoarei. Are bisi'oeaa uka o aripuhua oo'ore uka o aripuhua bo hukubuu, bo atukara abai hukuihara ha hori husi roga'a, bo keke'uaarei oru agaa ii ohopa tahiroo bisio o huraabaa, a bisio ebuabohara roga'a bisio aru eapaapita ebuia oiraarei oo'ore boa'oo- hara'ua. Bisio boikiro'oeaa o boikiro. Bo tahiri bo kepai'uaarei bo raakoari roga'a a hura- haraaboroo roiraba Hori'ita. Hioko'i a eke- haraaboroo oo'ore bisio, eitahiro'oo a hurareupa roo'ore Hori'ita, bisio pita bo eba, aa animal tahiro ei tahiro'oo roga'a aa oira aripupi'e- haabaa oo'ore bo korau haia a bioga eapaapi'e- haaboroo. Bookiipu aripu'ita ta hakoto- haahua oiraareha oo'ore bisio, ta kitabaa roira animal ita kai eitaroo eba'ita, ei tahiro'oo ta kitabaa roirau roo'ore bo kiipu. Hioko'i biogaa bioga ro hakotobaa haia. O boropa'oo ii tahiroo a o hokopi'e- haaba bo aripu oiraarei bo hukubuu iiboou bo korau.